Li strumenti a ciatu, comu si capisci di la palora stissa, sunnu li strumenti unni è necessariu ciatari dintra d’iddi pi produciri lu sonu. Li strumenti musicali a ciatu sunnu: Ciaramedda, Trumma, Trummetta, Cornu, eccetera. Un strumentu tipicu sicilianu, anchi si ‘un è centu pi centu a ciatu, è lu Ngannalarruni. Pi sunari tali strumentu è necessariu mettirisillu davanti la vucca e tenilu fermu cu li denti, annacari na linguuzza cu la manu e ciatari.